Veni peara to tenora ekas. Kas tsi agui taba tsan matopo ena pa vanu. Tsa op pati ka bukoene, kas me tsan vavatuts nom abuar kopete nata ena op inana ena pati to nanao upas nama. Ge ti tonanao vasata nama tse kas puiri tsuk ena voaats upas vavatuts upa nom e kas pean kotsino natana voan. Sasanoma no pepuiri inana pean. Hubam kas me voro nata vera nom nao atana kor vakato ka desasama vene pean. Tena o te kas voro vakokoto. Kame tsan kes vava an upas arior oria Betena en masa an satai to bebete vava sata ena. Sovano tsetsako ene pa big kiu verever noma no woats ena pa inu. Ma kas to tenor en inu pean. As nana me tsan se abuar kova koko toene. Taim nan vava vui nom abuar tsa pe nata paina pean. Pa tsan vavui na buar tsa pe vabuts vakato ovenema pean. Pa tsan vavatuts upas nom abuar. Kes imbibe nom eh kas pean. Oyia tsakita nata upas na voan tsa reasene pean. Kora na buar to tsun pa kanane panan kita vavatuts upas nom e kas pean kas vape natana. Te onotoena pavoso kas tevoaenavi tsan vavatuts noma buar kope nata ena. Taim nan nao en mosina ge tobere kakasem tsa sasa ovoinama. Puiri puk ene pasanana nan nanao venom, tekinom, gu me tso puiri tsuk ene pamono. Tsan vausu koranom tauo kan vakato ka ibi em ma pe gu ne kas vatsun. Kas me tsan vavatuts upas no abuar vavatuts nome kas poan pava kokoto ge tauo akuk ati. Ti tonene upas ma vavatuts rova nam e kas pean pa Vets tsuk nam ati tonanao vasata nama ge. Nano nama pa nugusa avoan ge nanao nama pa nugusa tete pean ge o kan buam kas tsa puiri tsuk ena ka kotoene pati to nanao vasata nama. Tenoma ma ora no puiri tsuk ene. Kas metim nan nauo sok tsa vau ene pean patsan nao tavasata. Kas me tsa tsoe vanata me en po hubam ti to kita nataror enana Patsan nanao vasata nom oria tsa kotoer pean. Patsan vavui ve asinarion. Patsor tenor asinarior tsa vadono er pean. Kita buk avoan ka kita kota avoan. Patsan nanao upas nom tsa kita kotoavoan. Pean tsa nanao vavasat nom. Kor buk kopa voan ka tago kora voan kake to er pean ar to te upas na po kas. Oria voro vovoats vanu tsa betenom kor vets vatakasa tsuk er pean ge nao sok. Tsa vets pip enor pavanu ti sata tsa vots kor vets pip enor oria me tsava abono avoan kas pa tsa ta tatsun pean. Ka abono ar vui kamatene